Sullk'a aylluypiqa qullqitaqa waqaychayku Qullqi Waqaychana wasillapipuni, mana suwa suwanawanpaq wasiypi.

Qusayta chaninchani ehh suyanakuyñinta, rimanakuyñinta, khuyanakuyñinta, yanapakuyñinta, chaytaq allin qhari riqch'ayniyuq.

Qhali warmi kani, saphiymantapacha yachayniyuq, llank'ani, munakuni, yanapani masiykunata.

Hanaqpachaqa anqas Inti k'anchayñinwan ehh wayrawan huñukusqanrayku.

Nuqaqa munani Hawqay pacha; sach'akunapis wiñarimun, t'ikakuna, plantakunapis kutirimun, wayrapis wayrarimun, rit'ipis rit'imun; Chay sumaq killa chay killa.

Eh Nuqaqa takiyta munayman hatun isinariyukunapi, runakuna masiykuna kusichinaypaq.

Ehh kay cilular wahanakunaqa ahh apamuwasunman sasachakuykunata, mana allinta yachaspa usasunman kay cilularta, hina wawakunatapis mana timpunpi yachachinman mana yachanankunata.

Manan imatapis kay china gubirnuqa ehh yanapakamunchu llaqtaytaqa, astawanqa kay ehh naa kay uray laru llaqtataqa ehm mana munamushanchu.

Gustawan huñupi llank'ay imaraykuchus huñupi llank'aspaqa ashkhamanta kallpachanchis ima ruwasqanchistapis.

Runamasiyku wañuqtinqa ñawpaqta waqayta qallariyku, chaynataq llapan masiykuwan huñukuspa k'anchaywan paqarichiyku, chaynataq aya wasiman p'anpapuyku.

Llaqtaypiqa munayman ehh paqucha willmamanta ruwasqa Qhachukuna astawan ehh allin hawa llaqtakunaman ayparichinapaq ehh hawa runakuna aah churananpaq allinta chaninchayninta, valorninta kay ehh willmakunata kay llaqtaypi ehh ashkha cantidad producisqamanta.

Kay chunka ñawpaq wata hamuypiqa ahh nuqaqa kasaq ehh abuelaña. Qhari waway warmi waway kanqa warmiyuq qhariyuq, ñituy kanqa. Y feliz tiyasaq.

T'ipinayuq kayqa allinmi kay timpukunapiqa, porque chaymanta willarinakunchis ima willakuykunatapis, chhaynallataq ima yachaykunatapis tapurikunchis eh celulartaqa ratulla chaninchayamuwanchis.

Imaynachá kapunqa kay tiknuluhiya nisqa sutichasqa qhipa watakunamanqa, qhipa wiñaykunapaqqa. A vecesqa kay tiknuluhiyaqta kan wintahan y diswintahan. A veces yachachiwanchis allinta piru, huk partimanqa, mana kunviniwansichu porque facilismullata yachanchis, mana imatapis yasta llank'aytaqa munansiñachu.

Unqusqa kaspaqa purini Hanpina Wasita mana willakuspalla, Hampiq runa hampimunawanpaq.

Llaqtaypaq sutinqa Ñuñuwa nisqa, imamanta kay ñuñu ñuñu amm awichuykunaqa rimakuqku: ehh Ñuñuwaqa sutin apamun ashkhasyá chay kancha kanchakunapi ñuñu ñuñu nisqa plantacha kaq chaytachari huñuqku paykunaqa hampinakunankupaq guirra timpupi, ehh balakunawan baleanayakuspa ehh herida kaq hina chay ñuñu ñuñuwan hampikuqku hina chay ashkha runata alliyachiq, chhaynamantaq kay sutita churamunku kay llaqtaman Ñuñuwa nisqa.

Ehh Munasqay mikhuychataqa wayk'ukuni papachata muntaruni, ch'uñuchata t'iqparuni, aychachata winayuni chaytaq wayk'uruni sumaqchallataña mikhuyunaypaq.

Sullk'a suyuypiqa aaa riqsiyku warmi masiykuta Paulina Arpasi nisqa. Pay ñawpaq ehh warmi purirqan Congreso de la República nisqa Lima llaqtata, chaypitaqmi imaymana eh discriminacionkunata chaninchayninkunata riqsichimuwarqanku, chaynallataq nuqaykuta ehh nuqaykuta representaspa purirqan kay walinti warmi. Chaymi nuqayku valorayku paypaq llank'ayninta.

Tukuy imapaq kay timpupiqa cilularqa si-sirwin, ehh runamasiykikunawan wahanakunaykipaq, ahh imachus llaqtakunapi pasashan chaykunata yachanaykipaq, imatachus yachayta munanki, chaykunatapis mashkharinaykipaq. Imaymanapaq cilularqa.

Turay ama llakisqa puriychu, kusikuspalla purikunaqa.